<hesitation> Legiomo koa zany arakaraky ny legiomo io laha ohatsy hoe karaoty zao i, karaoty malaky simba, regny zao mety hoe ataontsika hoe <noise> herignandro i fa- fa simba laha ohatsy ajarinao, fa laha ohatsy pomme de terre i mety maharitsy roa herignandro na telo herignandro mihitsy vao simba, de zay vao tsy afaky ampiasay koa.